معلش بص متزعلش منى لو انا هقطع كلامك بس انا دلوقتى مشغول جدا عشان ورايا شغل <hesitation> و لسه ملحقتش اخلص فا معلش بلاش نتكلم دلوقتى عشان انا مشغول و اول ما اخلص علطول هكلمك وتقول كل اللى نفسك فيه بس دلوقتى صعب يعنى متزعلش منى